आगर था दूसरे ग्रह पर जाकर बस्ती बस बा की सोच रिया हे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल च ये कर बो भी चाव तो पहले ये देखो कि पृथ्वी पर पृथ्वी के ऊपर शासन करो पृथ्वी पर भी तो ग्लोबल वार्मिन बढ़ री छोटों पहली चीज का हल करो। ऊके बाद दूसरी जगह जब की सोचो तो पहले पृथ्वी पर शासन करने जरूरी च ऊके बाद दूसरी जगह की सोचो आर्थिक तरीका से जो भी समस्या हे पहले वो सुलझाइए ऊके बाद सोचनी चाहिए कि दूसरे ग्रह पर बस्ती बसनी चाहिए या नहीं डायरेक्ट जा र बस भी नि सके की वह जीवन च भी या नहीं इंसान रे सके च या नि री सके। तो वो सीजन च या नि हे हर एक चीज जब तक ठीक तरीका सु व कर बस्ती बसाबओ मुमकिन च ही नहीं जब तक जवाब नि मिल जावे।